أعتجد إنى أفظل الجدرة على علاج أى مرض، وهذا شيء كبير بالنسبة لى، السبب هو أن هذا الجدرة ستحدث تأثيرا إيجابيا عميجا على حياة الناس، معالجة للأمراض يمكن لأن تنقذ الأرواح وتحسن نوعية الحياة للكثير من الأفراد سواء كانوا يعانون من أمراظ مزمنة أو حالات خطيرة سيكون لدى الجدرة على تقديم الأمل للأشخاص الذين يعانون وأسرهم مما يسهم في تخفيف معاناتهم، وهذا شيء أحبة وايد.